Taasi we, we gí ndaani ngi gifuuŋa, a bboor, sirtu a bboorin bân binín bo. Gaatu ndu uluusa alúŧi, taasí, wi maa wi unhotti ŧaga. Ndu usiim biyaana anín taasí wee ga anín. Ndu uluusa alúŧi fo utaaste, ubini mada ŧagi wil. Untaasi ferin ɓaali fiindi ma, unan taasi ghódi giindi ma gdúba. Mo nda adaaji gaŧa a ɓaali wiindi ma a wéeti, utaaste; Anyaa, a ɓaali wo anínaa ggí yaa a wi ga? Wee tínga taasí we, we fana gí ndaani ngi gifuuŋi gindaŋ, a bboori bnín. Hanganti alaanti ma faŋ ma hi, nda agí hina awodni a ɓaale njaloo njal fo aŧagi taasí. Gaatu nda agín taaste halaa ggín yaata a ɓaali willi ma, wee tínga taasí we wi gí ndaani ngi gifuuŋa a bborin biñaŋ ma.